<hesitation> Gne aspiratera koa zashy izy io, akoa io zashy efa fa- fandehan'ny aspiratera zashy da ame gny azo avy ame fitegny aspirer zashy izy io misintogna, e raha sontomign'io ame zay zashy, sy raha hoe ta de sontomigny fa misintogna an'io vovovoka madinidika regny izy, mitroky gne loto izay zagny ny asan'ny aspiratera zashy, fampiasaigny an-dragno izy io matetika fanin'olo anazy, ohatra zagny misy vovovoka an-dragnonao any da ny aspiratera zashy ny ampiasaignao aminazy.